nam tokkit duran <hesitation> ininii timamun, bulaa timamun jiraa gar matanen timamun rafee halkan tok diram tok malin hirriba ke akli dabee yaani akli isan <hesitation> yaaani hinqarqartu dubatan <hesitation> baretan uf gafetaa anin bare tan mant anan gee bare akanatan atam dufee yom argee yede inama gafetaa inninen gaf duraa ufuaman ash deke akili tam isa kaba aklum issat ash gesse dub ammo inama akan gafetaa manta bare akanatin an gee inamannen gammi shangae dub won akasisun.